Nahkhiireq <hesitation> saavaq pümmeh liikuq tänu põhimõttõlisõlt kajaloodilõ. Nä tegeväq uma suuga sääntsit ultrahelülainit ja sis näide suurõq kõrvaq püüdväq naaq kinniq. Ja nä mõistvaq niimoodu kalkuliiriq, et ku kavvõh määnegi sain vai takistus om.